ⵏⴷⵉ ⵎⵡoⴷⵓ ⴰⵏⵉ ⵏⴷⵉ ⵇⴻⵔⴰⵣⴳⵀⴰ ⵏⴷⵉ ⵏⴷⵉ ⵙⵉⵢⴻ ⵢⵉⵙⵢⴻⵉ ⵇⴻⵔⴰⵣⴰⴳⵀⵓⴰ ⵊⵉⵙⵔ ⵏⵎⵡoⴷⵓ ⴰⵏⵉ ⵡⴰⴽⵀⴰⴰⵏ ⵏⴷⵉ ⵀⵉⴻ ⵏ ⴳⵙⵀⴰⴳⴷⴰ ⴰⴷⴱⵓⴱⵓ ⵏⴷⵉ ⵡⴰⴷⵓⵜⴰⴽ ⵏⴷⵉ ⵙⵀⴰⵏⵢⴻⵉ. ⴰⵔⵜⴰ ⵀⵓⵏⴷⵉ ⵏⵉⵏⴷⵉⵜ ⵙⵢo ⴳⴰⴷⴰ ⵏⵉⵏⴷⵉⵏ ⴼⴰⵏ, ⵏⵏⴷⴰⴽⴰⵜ ⵏⵉⵏⴷⵉⵏ ⵜⴰⵍⴰ ⵎⵓⵏⴷⵉ ⵏⵉⵏⴷⵉⵏ ⵉⵙⵏⵉⵜ. ⴷⵀⴰ ⵎⵡoⵙⵏⵉⵎⵉⵏ, ⵏⵏⴷⵉ ⵏⵉⵏⴷⵉⵏ, ⵀⴰⵔⴰⵜⴰⴷⵉⵏ ⵀⵉ ⵢⵉⵏ cⵀⴰⵏⵢⵉⵏ. ⴷⴻⵍ. ⵜⵉ ⵜⵉ ⴷⴰⴽⴰⵡⴰⴷ ⵢⵉ ⴳⴷⴰⴽⴰⵜⵢⴰ ⴽⴰⵔⴻⵀⴻ, ⴰⵡⴰⴷ ⴷⴰⴽⴰⵡⵉⵏ ⴷⴰⴽⴰⴷ ⵏⵉⵏⴷⵉⵏ ⵉⵙⵏⵉⵜ ⴽⴻⵔⴰ. ⴰⵜ ⵙⵢo ⴷⴰⴽ. ⴷⵉⵙⵢⴰ.